an mal an in yaani anin youngster tubatan amtan player guddio hama itati fedet won sun won dura won an itomal anin nam guddio hama itati fed mal sun lilla zoezi daa dib edee zoezi nguvuan daa, kila siku zoezi it jabadde biddi it midasse zoezi dee ee ak dira ijedde won tinti kulli midafede akanan maita dub ee wontun kullin ana kajeltii dub won akanatan it jabadde midaffede rawodaa